Oyi lo omadɛba tayilandɛra se, ba'a ninɛ ba bɛrɛ we buari debwere nɛ boni, obɛ ma ba se ba samana,a ninɛ, bia nɛ pa'a minba matete.babe se ɲa oyi mina ao se sunu ma'o nu, otawɛ a'o bɛ seri ma'o numan. O tawɛ a o seri ma o nuduro.